Tyongik chee amishoti kemboi ko che uu torok, cha ame pandek amu mang'u eng' ematet ap piik, ko ko- ko akoi kopwa kemoi simakiro, alak ko tyongik che uu poinik, aketos kemboi amu <hesitation> mapendi oret akeng'e ak pik kora komito chee tyongik che uu <hesitation> peleek komuch kopa peet ana kopa kemboi.